<hesitation> Hitanao zao ohatry amin'ny pays arabo any zao de tsy aiko nendreo zany tsisy hoe hoe zay mangalatra zao équivalent an'zao anao mandeha mandoa lamandy karaha zao na mandeha migadra nenazy tsy karaha zany nenazy kaofa hoza tratra nangalatra basy tànanao tapahana, sampona zany, tànanao tapaka zany ts- tsy ampy ila foana juska anao maty. Ah, aferanao zany leroa.